أول شي بحاول إني أكون لطيف معه، ما أحاكيه بأسلوب جاف أو بطريقة تحسسه إني ما أبيه يجلس معي، أو ما أبيه يحاكيني، لأ بحاكيه بهدوء انه <hesitation> تأنا بالدوام الحين، ما فينا نمزح وما فينا نلعب، بس نخلص فينا نخرج نسولف نروح أي محل كافيه، ولا شي ،لكن الحين هذا وقت الشغل.